अगर आप के विशेष अवसर पर के ब्यो-बंद, बरात या पार्टि मां छिन जाणा त आप क्या करला? अगर आप लड़का छिन त अपरा बालूं ते शैंपू करी ते ड्रायर कर द्यवा। तेमा तेका बाद हल्कु जेल इस्तेमाल कर द्यवा। तेसे अपणा बाल, आपा बाल ठिक रौला। अगर आप लड़कि छिन, त शैंपू करि ते, ड्रायर करि ते आप चाहे त पैथर बे बन बणे सकदन तेकु, है ना। तेका चारों तरफ से फूल लगे सकदन। या फिर आपते खुल्ला रौखण अपरा बाल,. त स्ट्रेटनर कर द्यवा। आप चेचुरली साधार तौर पर भि अच्छा लगला आप।